انا عادة ما نحب نسمع نوع واحد من الموسيقى وهو الموسيقى الكلاسيكية، ولكن دا ميمنعش ان انا نسمع أنواع تانية من الموسيقى زي الراب والمهراجانات. دلوكتي الموسيقى اللي عيسمعها الشباب الفترة داي هي الراب والمهرجانات وبالتالي لازم يكون عيندي خلفية موسيقية عن المجالات دي في الموسيقى. وان كان اكتر حاجة باسمعها هي الموسيقى الكلاسكيةي لكن لازم نسمع الراب والمهرجان بحيث يكون عيندي خلفية موسيقية مش اكتر.